வணக்கம், எனது பெயர் மற்றும் பிளம்பிங் சந்திப்பைத் திட்டமிட அழைக்கிறேன். குழாயின் அடியில் என் சின்க் கசிந்து கொண்டிருக்கிறது, யாராவது வெளியே வந்து சீக்கிரம் சரி செய்ய வேண்டும். ஒரு பிளம்பர் எப்போது வந்து பார்க்க முடியும் என்பதை எனக்குத் தெரிவிக்க முடியுமா. இது அவசரமான விஷயமா. நீங்கள் முயற்சி செய்து அதை நீங்களே சரிசெய்தீர்களா. கசிவு மடுவை சரிசெய்ய உங்களுக்கு ஒரு பிளம்பர் தேவை என்பதைத் தெளிவாகக் கூறுங்கள். சிக்கலை விவரிக்கவும் கசிவு எங்கிருந்து வருகிறது குழாயின் கீழ், வடிகால் போன்றவற்றைச் சுற்றி மற்றும் முடிந்தால், விவரிக்கவும். கசிவின் வகை தொடர்ச்சியான சொட்டு, மெதுவாக கசிவு. சேவை அழைப்பைக் கோருங்கள் சிக்கலை மதிப்பிடுவதற்கும் பழுதுபார்ப்பதற்கும் ஒரு பிளம்பர் எப்போது வெளியே வர முடியும் என்று கேளுங்கள்.